Kliima lämminemine om eläjile väega halv. Täpselt nigu inemiisilegi. Näütüses nakkasõq jääkahruq umast kodost väega ilma jäämä. Ja söögist kah.